<hesitation> Sy ara-dalana ny fanjanahana planety hafa, satria <hesitation> raha zah magnokana zao mandinika, efa taketo niforonan'olombelona, sy ny zavamaniry zavaboary jiaby a, de matoa zany efa taketo natao de aketo zany misy le filansela jiaby e fa raha vao ohatra zany anao mbola andeha ankany a hamorogna agnzao a, hamorogna makasy a, hamorogna arogna de mety ho sarosarotra aminao no hipetraka, hiaigna ankagny